Okei tabeng enang <noise> inne ule kalesa tabeng ummake amungna awa owatu tee tabengko <hesitation> lepo meeke awonga nadonga oto otoko awa oto tee tabeng tee teego tabeng tabatu awago o umma nee nammee ulikang palana tee. Umma lepo enang peekaba gauko awa ninang business naba stoa gauko opong teegoitai namanoliketai tang farmer lenu, teng awa owatu lepo, lepo lotuke meeke wealuko tee nammee teng lotuke wealuko opong wakang alo awa owatu tabeng melang lepo meeke nado pakulikong opong ningpoi awa owako o lapi nado pakulialuko. Eng ninalo ule enang latona tei amungna tabeng awa menamu, awa menamu la awalea lotuke nai weitowai <hesitation> la awa peekala tabeng momiako goi uta goi gaweenago la nado pakuwelima teka ule peekala panna nadogoi, ah momiako wakang goi oto oto koi gawalape. <hesitation> tewaloga nado owala gong ninang po. Nado awa owago eng tee woopalunang lema tee winkanna latona tee awa owa latona onai melang tei, tei melang latona gauko. Wakang latona ule tang tee menabas apas awa otoko nado pee olowa ganolia nee, nadonga pee gatolia tewananing teng tete lepo <hesitation> advice amungna tee tang awa amu la lakang nai pekala gaweitowai nadogo peekala go <hesitation> pee teego pee wi'elia. Teng nii elo peekala ummai ke latomuma amungna meeke awa lea kalesake latomu nee, teteka tang oi ummmai ke lukautondunang awa owatu latona tabeng melang, awa family ka ule niikang latona tei gauko, awa niikang family salike nadonga otolowaluko, melang tetenga maka wauwanga tei nii wataa maliko opong awa tei ummake latona gawungna awa owatu o <hesitation> family lukauto nisigo tabeng tee latonaka tei gauwai, like tei maka ungoke nee, eng <hesitation> inne alewanango teego aloko eng awa owago ni tee eng meekeka. Nii eng meekeka nado inulupo mopokonga otolonago kalamalawaluko apama ule awa tonobalamaka tei inulupo ka ingainale talipas tei inulupo tonobalabai. Ninawalo awa owatung ai inulupo ningponga salinga ninang tei wikangponga bubu nanga koaliko tei taba taba lato walialuko tei nala tei kitau wikang popo wi'ako, tee ni awa kalapango nii <hesitation> aie inulupoi ngang popo winisgo kalapago awa opong melang peekala okopo inne gawastopengna nee taba lea opong nii wiuma, teng inne tewo kitau lato alama lato alabe ni mokamoke latogo ngangpo kitau talipulialupe ule ni nai awa talipasie awo kitau tewatona. Awa oga inuli tang kapta gaukas nee, anne, anne wiokoika tei inulupo lepo tula uli meeke kalesa aloko ni malaka, awoga kitau lepo peu alabaluko ni ngang inuli tee aloke menabalago apalago o enang peekaba gawelitoliai, awa skul goi tai mainako tete apalabai likanna buk te kole eliai, enang gaweliai, uniform saa elie tang aloke menabalago. Teng ang ngang misis awa owatu teng tee anga awoga upoko awo tula uli meeke kobuliko. Tei inulupo nee tei ulikongpo teng awa owepe aigakeka tei eng upoitoieng tee meeke tenne menabumo awaga meeke taba mo awaluko, teng inne awa owatu nammee kitau aloke, aloke kalenisigo tabeng. Inne ka awa owatu ni oi ummake awaga, awaga meeke peungma kalengmaluko nee awa lepo meeke awaga kalengmaluko, tee tang awa omma wakanna latona inne awa owatu kalesa meeke lea latona gawu, tete uwaka gaukonna nee, tei gaukonna tee wi'ago teng tee awa owatu tee latona, latona awa meeke lea kalesa latona gawepe nee, la tee oga nammee wakang enang, enang wi'ema tabeng tee- tee peekala gawitoie nawa. Nii tee umma koi peekala pagago lainiatu opong tei, tei latommaluko tete tang tei gauko nawago peekala owas, owas wi'as apago tewa. Elo loo o loida nee pawa gaunis, tete tei loida nanne pawa gaunis nii tei awaga meeke latong malu, ammalu o pawa nawii tewa gawei towai, but ei gaukonawa o owas gawago tewago ai inulupo awa kalapalago inulupo ning ga nai otoloi tolowai, peekala nigoi la- temo enang lainiawai peekala nee peekala talipawalumo tete inne gawama inne gawastoko awa owawai niumai ka peekala awa gauko, tewananeng awa gauko. Teng tee teng mokoponga otoloi peekala meelang tekeka lainiape opong awa owatung, awa otoloko ai inulupo peekaba okopo inne gawabai nawa gaunisigo tabeng, tee enang awogake enang mokoponga tee peekala tabananig lainiawalupe anasuku alio.